Nevivo ndenjeli iyoyu ili- iliu umaskinu upungue ni kutakiwa kwanza ntu ndipanu mte zange mkujidalia neningo mukwe elimishana ikazi mukunena ni kazi inzinyi ili kwini ngakule eteri chipa pache zima ilu umaskini upunguwe ni kazi injipeno ngapela ndik kulonge ziu umaskina pananganda kazichi na ndunga zana mwana mwa- mwana kwe jilani wako kweni chumaa bidu mnenota weomo mendoombanga vina vina vina alivyo wafua mutwa virwe ngiwazana yatata naya babu yakaomba vivyo kwene ajio naso kwene atufundishilie tuwiga vivyo kwevino yakaomba nalivino kuluwa watutezi vikwene vi paka nana itu kwene mushi muwa shalamka yalune noluzu imutiya ana kweya tajiri fwandi yanu kutegemeana mijinsi vino mkujishugulisha ni vino jinsi vino muku shauriana achilo chika pungusha umaskini ngamta kujishugulisha ola mta kushauriana ningo umaskini waene ukaenea yanunga sana unga sana numu zikwee noono nika uzi mushu zami ataha papo nanti mungaya mutayilizana chimola mtairerei chimwa kanganda yanzala chila wanda papo kwa hio chiloch kupele chikusambishi chani iweno kweneio unani ama pungufu winu kwene ano mta kujadiliana ningo inamna ya kuingu umaskina panganda